वियतनाम में उबला हुआ खाना ज्यादा खाना पसंद करते हैं और मांस वाला खाना भी पसंद करते हैं। वहां के लोग बकरा का मांस खाना पसंद करते हैं। और घूमने के लिए बढ़िया जगह है, वहां पेड़-पौधे भी बहुत हैं। बोटिंग भी यहां बहुत मशहूर है।